So mi naani un inni kalimawaal gonga, nonno mi jogi gongaal kuugal e gonga waarata dow hoore am mi siftoroyta.